Mursum sakali mur sum njiga mur kila kama, yanpur njigani tila kla tumuri, aka sakali, mur godicini ani duvu nam daku har kamur gama rayuwa, wallahi tamur ta sum ɗuvu nam kurɗa kurɗa. Asna kobaku asna kigini, aikina davezi, san su ɗuvuu kurɗa, kitamu sakali ka njiga ɗuvu tara mbzui tunnye adiwei yauwa yini ya kurai, yi kurai komi da kamirnaye yi godicini nan dnantara bara tiraniye yi kure komi da komi la kibaku ye kandingati yimi timawei je hauwar ba hassan ya kwa shehwi north tinda ti ba hassan tara siyaka yar, yitan di kura mii mawei ambaliya ta huzanta kir na ma harkulini yeh kwa ya kwue diri yade yaka fur mawa din tara chati kirna ma adiwei yi godiya sapur waza kibaku apur jindi da pur ji kibaku, kuhir muri alaji madu karami yi mualar kusukir ni ji zindi tra dam apur yi muala kusukri ni, ama ma sir kibaku tara ya, jadeda hau tra kwa wei, jadeda ka tumawei wei ai zi zindi dapur yi kibadu ya meram di karshe yi kibaku ma nangaba yi godicini la madar kibaku dadar bara tra kadar murtali vi tiya kwa wei, yi kurta hal akwa shehuri north ni vi tiya mor kwa diwa, alhamdulillahi yi yanta madarye kwayarna adai madar na aɗai yi gode cine kungiyani tara si ni, yi godicine aladar akwa nyar kibaku yi godicina ladar sosai tinda tini hapur kandi siya garam cibakuye yi kure aka yarmurye Yi ta sa waye, yi ghaba sirma ta komai da komai, sapur jir kibaku ko jakwa abuja ko jakwa legwas, ya kure niyar yar kurai yar kurai godicina ini kulini yar kurai di ka traye yin ngyar kitir iya yi sii ini kulini yi kurai nana yi godicini la giri ka wai sudan gati kudaha wai, kayi dapur mur kibaku, sunam tiyi tara ha lagrini diya agri kiti agrin gyar la madagri, kamur chir nyar mur kabaku la madarmur sosai diya, kadar di komai da komai ta kra nyar kibaku, ma dardan ngati nyar murwei rubatu kakadu agri ladar, kagri ladar daran da di tamurta santa wulfur mur mai, wulfur mu ade wulfur gyali wafa, kibaku ada dir gyaliwei yi godicini ladar dinam siyaka kungiyani yi godicini yalada sosai. Ni yi kurchi kurei komi da komir na, ha! Yi kibaku wei amma kuhi ni yiɗi tira hau hira aharnini mapur zi kla kwa lungu ni yadu wula tini saka tizi kuhi ni kulini tizi kuhi na ngani tizi kulima tun zakwa sakandare zi lukwa univasti patu wan, hya harni angir tha kwa chawai har kulini kwayar angir jinde pur ya, yitan di komai da komai kwa wulfur kibaku wei va ja nana, amma yi wulfurna kibaku yo yokiti vua kaje iya nanaya adiya iya nanawei yi kibaku ndama jindi yapur kibakuye ji hautira kwa sa murare ndinama dan ga yar kibaku wei so yi godicina lagir ye yi godicina gir ka han Tanda tini hapuri nda dan bara nyar muri, kandi ngati murma mura ka kungiyar muri yada bara mur mada kibaku ni, yakamatani diya kamur chimkir, kamur kikini kiri, jinam ye madu jinam kuhir muri kaja chimtunuri, ah! Mur kibaku wulfu damua da chimi kungiyardar kadar kilba group kada bui guropur kibaku, kamur timi ja har yamadu karami dija kuhir murki dija ajarmurye kamur timija har ni kakana yi godicinari ƙukuri ka zi tawar kowa da kowa, yi tawar san sapur wulfur kibaku tizin nburnta sinam tiyi iyani yi thawar tiday yi thawar tidar ka han ta murta ngla wulfur murmai ah! Ini ma bikirmur faru <hesitation> murda ka ganga zaɓu tinglin ada su ada si gyali ala nurni, kan di dei pur mur kibaku bane ndinda pur mur kibaku ai gyalir kibaku tara nbuzi tira adiya, mur kibaku, murda vi gyalir mur ye wazar mur da ful ye, wazar mur la gyali la mur ye mur godicini la hyel alhamdulillahi yi godicini la kowa da kowa kaji ngati kuɗahawa ye yarka kurei